Neɗo fu jogiɗo ŋeŋal so e yala, so e golle ndenon alkadara mako mawna tedam. Ko ol golli duu fuu, a tawan nafoore ana hen. Nafanmo, nafan taakallemme en makko. <hesitation> ɗum ni jooni ka laatoto.